Unam kied emi ami mmade nkan edi ebua. Kied edi ebua edi mkpo emi esikpemede owu, unyene ebua k'ufọk idahaemi idiọk owu iduk idi ebua idikpọk, ofo emen ebua idahaemi aka esid ikọd ebua asaña ma ofo nte mkpo mkpeme idem ebua ida ikud mkpo ke esid ikọd oro ebua idikpọk ofo ọdiọñọ ke enyene mkpo etibede me aka ọkọduñ ikpoñ idahaemi k'ufọk itie emi ufọk owu mwen mikpereke udu si ebua mfo enim ke anwa idiọk mkpo iduk idi ufọk mfo oro ebua oro idikpọk ofo ọdiọñọ ke ọwọrọ ke enyene mkpo emi etibede ofo k'idem mfo uduwọrọ udi udunyan isi usie me nse ke ebua ọkpọk siak uka ukọsughọre unana se mikpesimke fin idisim fin ini emi ebua ọkpọkde ono fin idiọñọ ke mkpo etibe. Ami mama ebua, mfen edi mesita ebua tutu mesibok ebua nsita nte ukabara isua nte nsi nwewid ebua nyenne ukọm nnim nno e nkud mm'ufan mmi ndep mmin nnim kpukpru nnyin idinyuñ iditietie inem idem nnyin esid mesima unam ebua tutu.